Lia ku la i Solomon, je tuku la uan tara mes a pal, be lia na tapa hare gua barevan ne heh tara mes a pal. Lia ku haluma gon mei e ru, be lia tapa hare si gue ru. Poaj tuku tapa tuku-tuku, ngot mean ti tapa sila u ru e bao iasan ku si ua no te tapa sila uar-te tapa sila ua ria <hesitation> barevan i pinapo. So, tou tapa tar revan ne heh, Solomon e wankain, je iasan gon me na tou tapa tara barevan ni pinapo. Kanen te nen e ri ru e iasan si no, e nen er u korij, e nen er u tap-tapiok, e nen er a sah a kanen te ka si na i pinapo. Na te soh si ua ria ru turu luma, e iasan si no. Soh ser a mij luma watoh, iasan si ua no i pinapo, e soh ser a mij luma watoh. So, tapa tariri gon mei a tou mes a pal i Solomon, e iasan a no, e iasan gon me na tou tapa i tariri. <hesitation> Tara tou hoat, tara toukui tariru, bao ku se nu sia, iasan a no mei ta ka ta helhel. Eiau tuku ngot me man iau, tou tapa tariru, na tou tapa tariri, na sah a ka te kaj ria ru heh, e iasan gon si me no te-te ka ua ria ri ien han a pinapo i tariri.